مرة كان في انسان مجرم ماشي ف الشارع عادي وراح السوبر ماركت يشتري مية بعدين طبعا عشان هو مجرم وحرامي ف لقى في مفتاح عند الراجل بتاع السوبر ماركت اشترى المية عادي بس سرق المفتاح من غير ما الراجل ياخد باله ، المفتاح ده حاول إنه أول ما يخلص الراجل شغله إنه يراقبه ويروح يفتح باب البيت بتاعه ويسرقه ، فتح باب بتاعه وسرقه بالفعل وحاول إنه يفتح كمان باب تاني وفعلا فتح ، فجرب على كل بيبان العمارة والمفتاح ده فتح كل بيبان العمارة والانسان المجرم ده سرق كل حاجة من العمارة بعدين المفتاح ده بقى باللنسباله هو الكنز علشان هيفتح كل بيبان البلد بالمفتاح ده ويسرق كل حاجة